غاح ابدي باول خطوي معانو هي اختار تمارين تعجبو وتكون ممتعة وغاح اشجعو حتى يحدد هدف واضح مثل تحسين لياقتو لو فقدان وزنو ، ونتفق على وقت مناسب لثنينا حتى نغوح سوى عالتمرين حتى ويحد يشجع اللاخ ، واقترح علينو نغوح عالتمرين بالبايسكلات حتى همين رياضة واحماء النا قبل التمرين